जो चॉकलेट हो से बहुतै ही प्रकार के हो। होर चॉकलेट का अलग अलग स्वाद हो काए कि तेंदा अलग अलग फ्लेवर हो मिलिये दा।